To tlainuwɨn fa bukwe e gyagiya waya dukunuwɨn to waya nja amfani amma kwahɨma anfani niza geyi conakɨn takɨn waya na farko faka gɨtazaka ja gɨrahu fiyalu ma? Domin aɗɨmahu tambayoyi fiyalu gṫna wṫwa kokuma to nai ana fada tṫkhṫm tanu ngɨna wiwa to nai ena fadabi tɨkɨnam kɨn tanu ngɨna sɨbɨ a gɨrahu ngɨna sɨbɨ fa zaɓa ba fada tɨkɨnau, fa zarusɨ saboda wanka ɗo waya kama ena hadabi tikɨna gaiyi duk a ɗɨngɨ ma hɨndata ɗingayau ɨna gyama ɗɨngɨ tahu nja kiya baya na mbɨzaisa ɗɨngɨ tana haka tɨkɨna ngɨnka ikɨnkɨn nja piya ya ɗɨngɨ mahɨn ɗɨngaya ɨna ti dɨ bɨlahu kuma waya naza, kusan conakɨn waya amfani na waya conakɨn arageyama wahala ba tatɨrayakɨ ɨna zumunci conakɨn ata fa pɨna mɨra mota conakɨn fadu fiya bafa garu conakɨn fiya zarazara ba fadalu ɗɨngɨ ɨna ti. Agaru ɨna ti kuma dɨ dɨkayaka daɗi e tirehu ko kuma tsahɨya wiham conakɨn ɗo waya fiya iyaiya zara sɨm ba tɨda ngim fa kafaya mir ɗo waya kaga amfani na waya jika baya anfani na waya conakɨn duk hamba hadalu fa ɗɨngaya ko ɨna sɨbɨ nihu ko ɨna gyamahu conakɨn tɨtangan yikoki hɨna ɗɨngaya ɗɨnga ɗe waaya conakɨn to har ilo kuma kwahɨma illa na waya jṫkani e illa na waya conakɨn kusan waya conakɨn nja haɗeya ɗɨngɨ fiya zara sɨm ɗo waya ha tabunusɨ fiya ɗɨma kir gaɗo waya fiya dona am tawi ga ɗo waya fa kafacan wi fadu ta mar fa ngin na banai nikin nama bane e nikin nane badu dɨma daidayu gaɗo way na ɗɨma ga mami ɨna wi conakṫn na dzara hɨna bone e ɗɨma ta addanci ga waya kaga e illa nusɨ jika amma bandu waya hɨna tsɨrana ndɨ dap ata irin haba tlindɨ ɗe ji ba tatɨrayakɨ zumuncɨ kafaka can ɗe waya a. a kafawi. Aca. a. a nai hamba mɨndalu kani munalu fa buwahu a. a nai hamba dɨ maruwɨn ka ndyam ɗo waya to kaga tiji anfani amma irin takaka mana tilana ma nada nayaya. fotowawo ɗo waya badu tɨma anfaniyu dɨ gagɨrana al. adu na sɨbɨ sɨba a batlɨn tsakɨn dɨbi kiyau da gɨrana hɨm kuma na kɨya na tlɨna vuwagwahi nada ɗɨmau, ko kuma wiya am dɨ baza a lɨm dɨ kyia foto tawaza nji wanka wiham ma tuwazau da gɨrana hɨnda nayau kaga nakaka ji baban illa na waya conakɨn kusan tɨvan ɨna wutlɨ bazam conakɨn a tɨlatlin ɗe irin naka kusan conakɨn kaga wan waya conakɨn gyaruya conakɨn sɨba data kakɨna sɨbɨ conakɨn tlina ta kakɨna nda dama gani facebook ni tiktok enada gagɨra vyaɗɨtlɨn da zaba zabɨ dɨ tɨlaza du a a njata dona jɨfɨ a a da ɗɨma bayani a a mɨnalu jɨfɨ ba kaza badabi ɗɨma wanka kaga ndyam wankaka dɨma can ba anfani jikau ndɨ lalacakɨ tarbiya ɗo waya amma kusa ka ɗɨnga mi tsɨrma ndata waya hamba dɨ buwaya waya ɗo anfani to a ragyama zumunci kuma dɨ daɗama zumunci. Conakhɨn wan conakɨn fɨya pɨna dubu tsɨr fa bafa garu to tanuwa can ɗan uwa nafu ji yika fiya iyaiya zarusɨ ɗo wayai na tatɨra ɨna ti kusan naira ɗarima dzare nasu na ɗima zummunci duk e dɨkaya mayahu asɨnhu ko tɨdɨ abuja ko tɨtangan yikoki a duniya kɨn fiya zarusɨ ndata naira ɗari kachal na ɗɨma zumunci nana kuma kowena lokaci hamba dɨ faratlɨn ɨna ti a zarahu kaga takaka ji daidai amma irin takɨkɨn bada gagɨra fotowa sɨbɨ sɨba ba banza dɨ tabɨna nakɨn na zara nakɨn na tabɨnsɨ na kiya foto nakɨn nakiya ghama zhakɨ na araya ghamusɨ hɨndu ghamusɨ jika ko kum na kiya fotawa jirku na ɓala ghamusa tu gand ɗo waya kani nadu tiji wane saboda wanka fiya bahu fabi bɨla ghɨnsa ndu ma? Kaga waya a biyama alheri amma shari dɨji ɗeza domin duk hamb fadata ɗɨmau ka fagabi ɗɨma bayani saboda wanka mɨn ɗɨmahu mɨrna ɨna kɨnakɨ waya amma nai illa naza ka kuma nai daɗi naza ka ji waya fiya ɗɨma zumumci duk hamba fadalu haɗɨma zummunci ba alheri amma ba hanba shari irin naka da gɨrana foto. Kokuma ha kiya fotawa nda dama fiyalu fa kɨmayusɨ kɨmayau ha ɓala ghama zhakɨ a gan ɗe foto fa dasaya ghamusɨ tɨdata zabɨ ko tidata ghɨntsau hadu a. a kiya wakɨ fa ɗɨma wakɨ hadu ai nai hambadɨ ɗimati kani kuma alhali dɨma tidɨ ɗɨmau ko kuma ha kiya fotawusa ha dzigaiya wankɨn hadu ai nai hamba dɨ ɗɨma ka a. a a dɨda dɨdau irin hamba data ɗima a gyaruni nima conakɨn kaga a bana dukuna ghɨnsɨ ka na bana nabi ɗɨma bayani yauwa domin fata mutunci wasɨ ɗo waya kuma dɨma d ɗo haki nusu saboda haka illa na wayoayi ja cassɨ kuma alheri wasɨ gan cassɨ saboda haka mɨnata tsa shawari sɨba da tatɨlatlɨn da ɗima nikya ɗo waya a kamata dɨ maidai hankalithɨn gaskiya baya duk ba data naya naka tsari ɗo waya to ta busɨ ɗo ku alheri ma ɗo wasɨ.